Mombany ñy sakafo a Soisy añe: Rozy añe tea mihina raha araky Ñy lilindraza ndrozy, tea mihina f paty roze, mihina forômaze, mihina fia, mihina hena zay ñy raha hanindrozy matetike, mihina koa rozy hena aharo aminy legimy, manahak'izao ñy sakafo mahazatsy androze ñy fôndy, sakafo mahazatsy androzy añ'io, aharo amm ketrehy aminy ñy divay aharo aminkena, manahakan'izao koa ñy rôsity.